ד- ווען ס'שווער אנציטון א שיך קען מען נוצן אזא שיך לעפל אנציטון די שיך. די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז די טוסט אן די שיך, נאכדעם לייגסטו די לעפל אזויווי אין בעק פון די פיס, אונטן אריין אין די ש- צווישן די פיס און די שיך, און דאס איז פלעסטיק סאו ס'העלפט אז די פיס זאל אראפפארן און קענען גרינגערהייט אריינגיין אין די שיך אזוי דארף מען נישט ארבעטן שווער אנציטון שיך.